यार प्रणी बढ़िया करी तो। घोर कर जो भई रूसा कर वाले बात में है मारी यार नोएक्स अर्जेंट काम पड़ गया बात यह है कि अब यहां तो आप मारे। ऑफिस पर से फोन आयोा प्यार अर्जेंट ऑफिस में आनी ओर यो यो जरूरी काम है इस चक्कर मगर तानी आगा तो वहीं काम। नहीं हो पागो और मारों जाओ बहुत ही ज्यादा जरूरी है तो मारी यह बात समझ जो हां यार वह गलती होगी मैंने कई। पर नोएन टाइम पर था यह सेनेटर होकर यह बात है पर यह सब ज्यादा यह बात है यार समझ लेंगे बहुत ही बड़ी है अब। अगर मुझे नहीं आओ तो काम भी नहीं होगा तो यह जैसे मारों के पत्य है कि अगली बार बिल्कुल मन पुरेम से मुझे आएंगे। सकते तो यह जैसे मैं उ मापी चाहूं अगली बार बिल्कुल अपने साथ मिलकर काम रोटी खांगा।